<audio distortion> tro gn'asia resaky da: misy gny coca cola, misy gny soda, misy gny vodka, gny red label, gny black label, misy koa gny jus naturel vita may korosoly, misy gny ah ino koa zany, misy gny toaky gasy. Maro gny zava-pisotro aloha fa zay gny tonga andohako.